Jenä cuando äjtyät ntäjkoj cuando matät äpi, hay vece nta hay vece preocupacionh ijtu preocupacion de cuestion de familia, cuestion de los une' ja'kutyät ntzamanh tzi'yaj algun tiyä y hay vece ntatät änhpa bien, por que preocupatät ijtu y hay vece une' nta nta mäjoyajpa, tzyäjkyajpa lo que titya'p sunyajpapä tzyäjkyajä, intonce jiko'tzye hay vece preocupadot itpa ntatät muspa äwä.